Raha gne tiako zashy izy da aleoko a minday tôbiliko anahy manoka avao, izy de samy miala vola izà satria raha mandeha fitanteram-bahoaka agnao da mandoa frais bus agnao avao ko iza zay fitanteram-bahoaka, a fa raha agnao avao ko mandeha tôbilognao da mandoa solika avao koa agnao f'izy hafa avao mba minday tôblitegna za, mba sisy raha atahotahotan-tegna maikimaiky zashy e tegna, sy haromin'ny olo anaty tôbilo e vola tegna fa da agnaty ny tôbilo tegna avao e tegna.